Eyeyak oven nwo nje nsuno urem. Ke nde mme jem <hesitation> imang orok izom onno amang adam afu ke nde kwa afu nne ari je plan ari je iri onno oriri ibi nta anim anno orin ibi nne ri kuda afune ari ran oven enwe idono kwa afune ari ishiga inad oven ke obok onno nwe nke igaha aye onno enw nwe nke igaha ayim oven nha ije igaha ayim nkwa nfu nne nnad ewe wo nje ndat lie duduk anno enyeng izan wo eje ndat nden nna ahana ndo wo ndo wo ke ari je inad anno oven ndo wo jari ije iwip oven ndod wo ke ifu onno ndori utu nwo gai rani nwo ije iromi nne wo ngor ndort wo nke ndort ndo wo onno nwo iguha nne ujak oven nwo nza ghe utu nwo mmang nnuk utu agim ke enyeng wo sughuren imang nne ifu ndo onno wo igaha nne sughuren ijak mme nne ujak nne kake oven ndort onno nwo igaha nne ujak nne nne wo nghe nzaga ndim ndene wo nke nzang ngabara nwo nke nzang even wo igaha oven engi ineb <hesitation> wo ngama mme onno ndort nwo igaha nne urem nne nghe nkiba eyak egard urem nne nje nso obok ke eyak oven urem nne ije nbibire oven onno urem nne nje agimi igbai igbai duru anne enyeng isan onno ndort nwo nki inebii nne ndort ndort onno nwo igaha nne jeni ndene mma nshiga nneb nne ndort onno nwo usak onno ukeb nne nke abhe anna azak onno nsak onno nse ren nnuk utu am ukeb nne nke anim mme odai ayim igami innuk onno ndort enue usak onno ntak ate onno adort ri nwo ewe usak onno mme gha igabe oven nwo ije ke igben aje onno ndo nwo nje ugam oven ererem Ntayia ate oven ererem agam and ort onno nwo ugam oven erem ado ate ame ure irem mme nnang unnuk gban nge ure irem andu mme gba nge usuno annuk arem nanga anang annuk ke egbi nje agam oven ererem mme udort wo nge ujak wo nge abhe ajaga abibire oven onno ujak nwo nge abhe agima a jagha agimba eyark eduk ujak wo nge abhe akima akiba eyam irod ujak wo